ब्राज़ीले संस्कृति भोत रंगीन ची जैमा संगीत, नृत्य अर खेल भोत इम्पोर्टेन्ट स्थान ची साम्भा अर कार्निवाल जन उत्सव ब्राज़ीले जु ची पहचान छिन अर फुटबॉल जु ची यु ब्रजीलो जान अर जूनून ची।